Jensilarning kichik cho'ntaklari ko'pincha ayollar jensilarida bo'ladi. <hesitation> Albatta bu cho'ntaklar <hesitation> telefon yoki pul solish uchun mo'ljallanmagan bo'ladi. Chunki ular judayam kichkina bo'ladi. Bu shunchaki dizaynerlar tomonidan <hesitation> ishlab chiqilgan brendlarga xos <hesitation> moda uchun ishlab chiqilgan bo'ladi. Demak, dizayner va brendlar ayollar jensilarida cho'ntaklar joylashuv va o'lchovlarni turli uslublarga moslashtirgan bo'ladi.